मए पाल्तु खरहा धरन चाहत हओं काहेकि मोके साँपसे डर ओर घिन लागत हए । खरहा मोके क्युट लागत हए । खरहाके देखके रमाइलो भइब्स आत हए । खरहासंग खेलत गजब मजा आत हए ।